To yiɗde kam doole meeɗen maa limten nagge, e kadi <hesitation> kannji be'i. Ngam mbe'a to nga yi'ii mo nga anndi fuu walla kannge nagge, nagge kam a taway e nge wuuna e nge irta leydi ta koyɗe maage, non kannga maa mbe'a no nagge waɗirta ni, non nga wadta. A taway e nga ɓeeka e nga irtitoo leydi. Nden kadi a taway ɗi ndilloyii ton <hesitation> to mo ɗi anndi walla dokkooɗo-ɗi nyaamndu walla jeyɗo-ɗi <hesitation> e ko nanndi non. Ɗi ngaray haade maako, e ɗi ɓadoo-mo. Wonnde sarde nden maa a a taway haa e ɗi <hesitation> ngurtinowa ɗemngal maaji ba ɗi tahay hon- wonnde huunde. Durngol kam e weli.